صراحا نختار وسايل التواصل الإجتماعي, باش نتابع الأخبار, على خاطرها خفيفا, وتحديثاتها تكون لحظا بلحظا, نحب نتصفح الاخبار على تويتر, وإلا فيسبوك, وإلا أنستاجرام, ونشوف أكثر الاخبار عاليوتيوب, ونتفرجج في الفديوهات, علشان نعرف الاحدااث في االوقت الفعلي, أما وقت اللي نحب نتأكد الأخبار, نرجع للتلفزا والموقع الإخباريا الموثوقا, باش نتأكد من المصدر.